कुत्तो का बारा मा कुछ आम गलतफहमी छन कि कुत्ता कु एक साल मानव का सात सालो का बराबर होन्दु। या एक आम गलत फहमी च, कुत्ता की उम्र वेकी नस्ल आकार और अनुवंशिक कई कारण छन कि औसतन छोटा कुत्ता पंद्रह से अट्ठारह साल तक ही जीवित रंदीन जबकि बड़ा कुत्तो की उम्र सात से दस साल होंदी।